Kua yande yayajia vaera yandea jaeko yaiporuvi kua yetapa ramiesavano, kua ikavi yande ipuere vaeravi eh yayajia kavi hasta amoguereta opaetei ia oyajia kuape